الحيوان اللى يمثلنى <hesitation> هو ال- الثعلب، إنه إف - أنا أنا فى جزء من شخصيتى ماكرة شوي، مانى خبيثة لكن ذكية لحد المكر شوي، فأعتقد أن الثعلب الماكر هو هو أفضل شى يمثلنى أعتقد.